nam tokkit gaf tok inama ijjese, <hesitation> gafin inama ijes kan namkan sumu kaefi namu huuben namkan debeni inamannen taka won tan kasabafete hiubenne, nam kan ont ijese ede onnnit akan cholte ede taka namu hinborbade hin gafenne dub ammo nm kant bekaa inninen wowontan dagit himet ininnen hiijeseni shida guddiot dufa dub inin <hesitation> sila komt isa laftan sila kasuma godanaa mii isa gurrete, gar dibbit godane kabisa wom tan naffiyu hin lakkisa yaani won tam naffiyyu arma dabeni akinin inama wol dargeni inama isi hiuben maana wois hubetin isinen hiijesen.